ضركا راني نهدر الدارجة الجزائرية. <hesitation> نبغي نهدرها لاخطش هي لغتي الأم. هي تعبّر على هويتي. تعبّر على ثقافتي. تعبّر <hesitation> على هويتي مشي فقط كجزائرية و لكن كإنسانة كانت، أنايا كنت <hesitation> نتاج نتاع الـ المحيط نتاعي. و تاني لأن الدارجة الجزائرية مزيج من الـ لغات عديدة علابيها تعجبني.